درجة الحرارة الأمثل خلال النهار تتراوح عادة من عشرين لأربعة وعشرين درجة مئوية للراحة، أما خلال الليل فإن درجة الحرارة المثلى تتراوح بين ستاش إلى عشرين درجة مئوية، مما يساعد على النوم بشكل أفضل وهذه النطاقات تختلف يعني حسب التفضيلات الشخصية والمناخ المحلي لكل منطقة.